Nga një qen do mirë të zotina, ata mënd jetë se ftojën këtë dashuri tue shkundur bishtin, tue tujur dancë të zotit tue kërkuar ahtëaa, karicje, edhe tue burë <hesitation> tue ftuar se do lozënj, se do rrinjë bashkë me të zotin.